Izaho ity drako han̈apaka fan̈eva e, mafan̈a izaho io tiako atao an̈abon̈abo ndraiky izy ity. Kay hitanao, sisin̈y izy ity zen̈y an̈adosoan̈a hely, halavasan̈a-nany koa atao an̈abon̈abo fa tsy ambela kàra io. Avy iô amin'izay asianao mese amin'izay devan nany eo, asian̈a kapoly efa pare edy.